Rɨ lǝh kɨkpǝǝrɨkǝ yɨ lǝ́ǝ kǝ akɛɛnyɔŋpɨ we pɨ kpii rɨ cɛŋwǝ nɨŋkɨsa. Pɨla anyɩŋyǝ yɨ kamɨ ǝyǝ ǝnɨ: Kɛɛnyɔŋsɨsǝŋyǝ wǝ́ yóo pwo Caŋkpeelekɛɛyǝ Kɛɛnyɔŋyitǝyǝ yɨ lóo pwo ŋwɨ nyɔŋkpaakɛɛyǝ Kɛɛnyɔŋtatǝyǝ kɨ lóo pwo ŋwɨ sukpɛŋkɛɛyǝ, niǝǝtǝǝ kɨ lóo pwo ŋwɨ kpaalɨeci tʊʊtǝǝ kɨ lóo pwo ŋwɨɨ tɛŋkɛɛyǝ, kʊraŋtǝyǝ yóo pwo ŋwɨ faacaŋkɛɛyǝ. pɨrɩmatatǝǝ yóo pwo ŋwɨ tufakɛɛyǝ, nɛŋtǝyɨwe yóo pwo ŋwɨ sufɔkɛɛyǝ Kɛɛnyɔŋfaŋceŋceŋtǝǝ wǝ́ yóo pwo lɨɨrɨakpanɨ, kɛɛtǝtǝyǝ. wǝ́ yóo pwo ŋwɨ kǝǝkpo, tǝmɨceŋceŋtǝyǝ yóo pwo ŋwɨ cɔɔkpo. Kɛɛtɨtɨɨ Kɛɛnyɔŋtɨtɨɨlɨyǝ kɨ lóo pwo ŋwɨ tuokpo. Rɨ cɛŋwe lǝ mǝrǝ. kɛɛnyɔŋsɨsǝŋyǝ wɔɔ oturuu. Yáa, ya fa otuyǝ ya lɛ, wɨ ya wɨ lóo tuuru la lɛ akafɩpǝ Vǝ́ ya lɛ akafɩpǝ ya lɛ wɔɔ, oturu ye tii ya wɛɛ, ŋʊŋtɛɛ lǝǝ tɨ ya lǝ́ǝ pǝ. Vǝ́ ye tii ya wɛɛ kpekpereepi wɔɔ, oturu ye yi rɨ okoŋceyǝ. opɨwe lo okoŋyǝ yo kuru ŋpa wɔɔ pɨ lée tie mɨ nyɔŋkpaakɛɛyǝ.,Ǝpǝ lo okoŋyǝ yoo kuru sɩsiɛrɩ yɨ ri rɨ yakɔkɔyǝ we, pɨ lée tie mɨ sukpɛŋkɛɛyǝ Vǝ́nɨŋ ye re yo ko wɔɔ, ya kpɛŋ osui ya lɛ yáa tɔ osuciiyǝ mɨ. kpaalɨeciiwe, wɨla kɨmaakǝ. yáa caŋ afaayǝ mɨ faacaŋkɛɛyǝ. Vǝ́ ya caŋ afaayǝ ya lɛ wɔɔ,. oturu yǝǝ pǝ fɨ wɨtufakpǝ mɨ tufakɛɛyǝ Tufakɛɛyǝ la kɨmaakǝ wɔɔ, yáa caŋ. yée sie esiyǝ Vǝ́ ye sie esii oturu yǝ pǝ fɨɨ,ɛɛ gberisierǝ ya kʊla O yɨ ŋ wo rɨ kɛɛ rɨ sufɔkɛɛye lǝ mǝrǝ Lɨɨrɨakpanɨye lǝ mǝrǝ wɔɔ, yóo wo esiiye ye sie wǝ. Oturu vǝ́ yo wo ya lɛ a yɨ ŋ pɔŋpɩɩ turu ye tii ya wɛ kpekperee, kǝǝ, kǝǝkpo lǝ mǝrǝ wɔɔ oturu yǝ tɨ yǝ fɨ esilɛɛyǝ., <hesitation> amɔɔrʊceyǝ amɔɔrʊceye la kɨmaakǝ wɔɔ. e yɨ ŋ tii la wɛɛ kpekpereepii oturu ye fii tuokpo Tuokpoye lǝ mǝrǝ wɔɔ, yǝ́ǝ pǝ le ŋ ri burinyayǝ la wɨcɛkpǝ mɨ cɛŋŋwɛŋwǝ la wɨcɛkpǝ oturu. cɛŋwe wɨ la lɛ, yǝ tɨ yɨ ŋ tii la wɛɛ kpekperee yɨ ŋ tɨ le mɨ tie anɨnɛyǝ. Anɨnɛyǝ, anɨnɛyǝ yée yee rɨ cɛŋwǝ milimili lǝ mǝrǝ wǝǝ.